Maro karazany moa ñ'atoly. arakarakiny ñy biby mañatoly azy. mandàtsaky azy. misy ñ'atolin'akoho. mamy ro sady mora ketrehy. ampiasany ñ'olo iaby io ;misy ñ'atolin-giso. somary mavomavo kely zay i ro bavata lavalava; <shushes> misy ñ'atolin-garade. somary volon-davenoky zay koa. somary masira ro malemy.